אן אמבולאנס ווערט גענוצט פאר מענטשן ביז זיי קומען אן אין שפיטאל מ'זאל זיי קענען באהאנדלן אויף דעם, ווי אויך מאכט עס אז מ'זאל שנעל אנקומען צו די שפיטאל דורך דעם וואס עס האט פריאריטעט דורכצופארן אין די גאס און עס טוט פייפן מיט די סיירינס און די לעקטערס צו שאפן אויפמערקזאמקייט צו לאזן דורך רוקן און אנקומען שנעלער אין שפיטאל.